زه به هره ورځ څو ساعته تمرین کوم، او د شطرنج تخنیکونه زده کوم. د نامتو لوبغاړو سیالۍ به تحلیل کوم، او خپله ستراتیژي به جوړوم. په سیالیو کې به برخه اخلم چې تجربه ترلاسه کړم. همداراز، یو روزونکی به ولرم چې زما نیمګړتیاوې راښیي او اصلاح یې کړي